Kuako jae mopetï maquina oupi vaera mbae ipoɨgue, jetape ome yomborɨ, kua oparavɨkɨ vaera jaeko guinoï aceite hidreulico, oime jeta kuareta, tuisa, misiva reta